Kirik ko njamndi cutoori pinal mobel. Ko njamndi raɓɓindi naatna e les pinal mobel he. Fa- waɗe njamndi, aɗa suuta, aɗa suuta, njamndi ndi ne ɓeydo suutaade, ne luurto, ene ngabbina mobel ngel haa dow. Ni woni haa pinal ngal iwa e leydi.